ne minimji wallan ɓoi, wallan ɓoi kar wallani kar batton ko wei tayem kama sheke minje dan iko shicko walla, <hesitation> ar diyan ta shocko shappusho sheren ma amma mashikam nin womo tayeh ti di yan ta shocko shappu sheren, kuma ar ikoh shicko wallan ar yan kahni perkero ti shicko neii.